Sërëtä rupigua tembiu mas ayue jae avati, frangollo cumanda ndive, jare jokua ayuevi uru seretape oyeapova, jae jokua seveguara tembiu ikavigueva